Ny biby engam-pandeha alongany a: <hesitation> saovaly a, de piso, de kangourou a agnatiny koà, de kiva. De <hesitation> misy ndreka koà le vosa by sy fandianany: <hesitation> sokatra agnatiny zany, de ankora.